Fréttir Stundarinnar upp úr bókum Glitnis um fjármálaumsvif Bjarna Benediktssonar áttu að stærstum hluta erindi til almennings í aðdraganda síðustu þingkosninga Landsréttur staðfesti héraðsdóm þar að lútandi í dag laxeldisfyrirtæki geta sótt um undanþágu frá starfs og rekstrarleyfi og haldið áfram starfsemi meðan mál þeirra fer fyrir dóm bæjarstjóri Vesturbyggðar segir um þrjú til

fjögur hundruð manns í óvissu tilnefning í Hæstarétt Bandaríkjanna fer fyrir öldungadeild þingsins á morgun mörg hundruð manns mættu í þinghúsið og mótmæltu

Glerárvirkjun tvö getur séð fimm þúsund heimilum á Akureyri fyrir rafmagni virkjunin var sett í gang í dag

í Glerárdal friðarverðlaun Nóbels í ár eru tileinkuð baráttunni gegn kynferðisofbeldi í stríði nóbelsnefndin vill vekja athygli á því að konur eru markvisst beittar ofbeldi í stríði og þarfnast verndar umfjöllun Stundarinnar um viðskipti Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra átti erindi við almenning

staðfesti í dag dóm héraðsdóms í lögbannsmáli sem Glitnir

fékk á umfjöllun Stundarinnar og

Glitnir fór fyrir tæpu ári fram á lögbann því í gögnunum væru upplýsingar um fjölda viðskiptavina bankans og féllst sýslumaðurinn á

höfuðborgarsvæðinu á það bæði héraðsdómur og Landsréttur höfðu síðan komist að þeirri niðurstöðu að fjölmiðlunum bæri ekki að afhenda gögn frá Glitni og í dag staðfesti Landsréttur dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um að ekki væri hægt að banna þeim að fjalla frekar um gögnin í dómnum segir að umfjöllun Stundarinnar hafi beinst að

þáverandi forsætisráðherra sem þá var Bjarni Benediktsson og þeim sem tengdust honum fjölskyldu eða viðskiptaböndum eða

af Glitni ekki verði dregið í efa að umfjöllunin hafi átt að stærstum hluta erindi til almennings eins og hún var sett fram í aðdraganda þingkosninga ekki var fallist á ályktanir um að nota ætti gögnin til að fjalla um fjárhagsmálefni einstaklinga sem ekki eigi erindi til almennings ritstjóri Stundarinnar fagnar niðurstöðunni Ólafur Eiríksson lögmaður Glitnis sagði í samtali við fréttastofu að engin ákvörðun liggi fyrir

um áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála vísaði í dag frá beiðni laxeldisfyrirtækja um að fresta áhrifum af ákvörðun nefndarinnar hún hefur fellt úr gildi rekstrarleyfi sem Matvælastofnun veitti

og Arctic Sea farm til laxeldis í sjókvíum í Patreks og Tálknafirði og starfsleyfi sem Umhverfisstofnun veitti fyrirtækjunum

ætla að fara með málið fyrir dóm og vildu að rekstrar og starfsleyfin yrðu ekki felld úr gildi fyrr en dómstóll hefði komist að niðurstöðu nefndin segir að hún hafi ekki heimild til að fresta áhrifum ákvarðana sinna ráðherra geti hins vegar veitt tímabundna undanþágu frá starfsleyfi á meðan málið er í ferli bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir að þrjú til fjögur hundruð manns á sunnanverðum Vestfjörðum búi við hún segir málið ekki einkamál Vestfirðinga og ólíðandi að stjórnvöld hafi ekki sett skýran ramma sveitarstjórnarfólk fulltrúar fyrirtækja og aðrir Vestfirðingar komu saman á haustþingi til að teikna upp framtíð Vestfjarða ógilding

um helmings laxeldis á Vestfjörðum hafði vissulega áhrif á vinnuna hér í Edinborgarhúsinu í dag margir biðu með

í hálsinum eftir niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar sem vísaði málinu frá en hvað ef niðurstaðan stendur þetta mun hafa áhrif á gríðarlega mörg störf hjá okkur margar fjölskyldur og ólíðandi að stjórnvöld setja þannig ramma að fyrirtækin geti ekki starfað og treyst því að þeir geti starfað

eins og við stöndum frammi fyrir núna

er verið að setja fyrirtækin hérna í gríðalega erfiða stöðu en ég trúi því og treysti að ríkisvaldið grípi inní og setji lög á þetta og fresti þessum réttaráhrif engu að síður og gefi

að bjarga því sem bjargað verður og í framhaldinu

úr þessum úrbótum sem um er rætt við erum með bara þrjú til fjögur hundruð manns í samfélaginu hjá okkur sem veit ekkert um sína framtíð í raunni og þetta mál sem snerti ekki bara

geti leitað niðurstöðu fyrir dómstólum í

ekki í boði að gera ekki neitt

takast á við þetta verkefni

hægt að afturkalla svona leyfi löngu eftir að

við þurfum að fá botn í fyrir dómstól í Hæstarétt Bandaríkjanna fer fyrir öldungadeild Bandaríkjaþings á morgun mjög mjótt er á munum og hvert atkvæði vegur þungt þúsundir söfnuðust saman fyrir utan Hæstarétt Bandaríkjanna í gærkvöld og mótmæltu fyrirhugaðri skipan í embætti hæstaréttardómara rúmlega þrjú hundruð voru handteknir en mikil reiði greip um sig eftir að

hældu skýrslu alríkislögreglunnar á ásökunum kvenna á hendur um kynferðisofbeldi sem demókratar segja í skötulíki mótmælendur troðfylltu ganga þinghússins nú síðdegis á meðan tilnefningin var rædd

í öldungadeildinni hún samþykkti að greidd verði atkvæði á morgun fimmtíu og einn sagði já en fjörutíu og níu nei snúist þeim eða öðrum ekki hugur á morgun sest félagsmálaráðherra segir að öll ráðuneyti og undirstofnanir séu nú að skoða hvort fyrirtæki sem virði ekki réttindi starfsfólks vinni fyrir þau í skoðun sé að opinber fyrirtæki innleiði ákvæði um keðjuábyrgð í starfsemi sinni Reykjavíkurborg gerir slíkt hið sama á ríkisstjórnarfundi í dag var fjallað um aðgerðir stjórnvalda til að sporna gegn brotum á vinnumarkaði í fréttaskýringaþættinum

kveik á þriðjudaginn var fjallað um vinnumansal og slæma stöðu útlendinga á íslenskum vinnumarkaði þar kom fram að undirverktakar sem vinna við verkefni á vegum ríkisins og óbeint fyrir borgina hafi gerst sekir um að brjóta á starfsfólki Reykjavíkurborg hefur gert samning um kaup á íbúðum á Grensásvegi eftirlitsstofnanir höfðu margoft haft afskipti af vinnustaðnum þar sem aðstæður þóttu ekki uppfylla öryggiskröfur og

hafi fengið greitt undir lágmarkstaxta formaður borgarráðs segir að borgin hafi í samvinnu við Vinnueftirlitið og Samiðn í byrjun árs brugðist við ábendingum um grun um brot gegn verkafólki þar borgin hafi innleitt ákvæði um keðjuábyrgð í

og í þessu tilviki er um að ræða kaup á fasteign sem þar af leiðandi er aðeins öðruvísi háttað og ég

í alla samninga því þá erum við líka með beina aðkomu að málinu verktakafyrirtæki í opinberum framkvæmdum hafa ítrekað orðið uppvís að því að brjóta á starfsfólki í kveik var sagt frá þremur Rúmenum sem unnu við á Landspítalanum við Hringbraut og fengu lægri laun en íslenskir starfsbræður þeirra hefur ríkisstjórnin kannað hvort verkefni á vegum

ríkisins við erum bara að fara yfir þessi mál öll saman og það er þannig að við ætlumst til þess að það sé á öllum sviðum samfélagsins séum við á tánum í þessum efnum hvort sem er

hætti já það á að vera þannig og ég treysti því að það sé þannig innan allra ráðuneyta öll ráðuneyti séu að skoða það og allar undirstofnanir Geir h Haarde fyrrverandi forsætisráðherra hættir fyrsta júlí á næsta ári sem sendiherra Ísland s í Washington og tekur í staðinn sæti í stjórn Alþjóðabankans starfsmönnum utanríkisráðuneytisins utanríkisráðuneytisins var tilkynnt um þetta í morgun Geir hefur verið sendiherra í Washington frá því í

tvö þúsund og fimmtán um leið var tilkynnt um fleiri reglubundnar breytingar á sendiherrastöðum meðal annars í Ósló Kaupmannahöfn og Berlín Bergdís Ellertsdóttir verður nýr sendiherra í Washington dánartíðni eykst ekki í kreppum segir

við Berkeley háskóla í Kaliforníu hann segir að vel megi álykta að andúð á flóttamönnum sé afleiðing kreppunnar

hrunið þið munið er heiti tveggja daga ráðstefnu í Háskóla Íslands forseti Íslands Guðni t h Jóhannesson sem átti þátt í undirbúningnum þegar hann var prófessor

fjögur stig

sorgarviðbragða til að útskýra svörun þjóðarinnar við hruninu það er áfall reiði þunglyndi og loks sátt þegar einhvers konar vitneskja liggi fyrir um hví fór sem fór þegar sagan af sögu hrunsins er skoðuð allt til okkar daga er auðvitað vandséð það verður að viðurkennast um orsakir hrunsins og hvernig glíma skuli við afleiðingar þess og erum við þá ekki bara of nærri hruninu hefur rannsakað tengsl efnahagslífs og lýðheilsu og hann hefur rannsakað dánartíðni í kreppunni tvö þúsund og átta en aðrir verði hins vegar betri til heilsunnar í kreppu þeir hafi minni peninga til að eyða í hættulega hluti

dánartíðni hafi verið mun hærri tvö þúsund og fimmtán í Vestur Evrópu vegna inflúensu og í Bandaríkjunum vegna

ofneyslu heldur en í kreppunni birtingarmyndir afleiðinga kreppu og atvinnuleysis sem oft fylgir eru ekki allar augljósar leit hefur verið hætt að fólki á lífi í húsarústum eftir jarðskjálftann og flóðbylgjuna í Indónesíu er vika frá hamförunum og nærri sextán hundruð hafa fundist látin moska stendur við strandlengjuna í borginni eins og minnisvarði um hamfarirnar stígar lágu

að henni beggja vegna en eyðilögðust í flóðbylgjunni eins og flest annað nærri ströndinni ferju skolaði á land og skipverjar segja ölduna hafa verið fimmtán metra háa og líkja skipinu við skopparabolta í höndum náttúruaflanna

neyðaraðstoð er farin að berast en brýn þörf er á ýmsum nauðsynjum meira en tvö þúsund og fimm hundruð eru alvarlega slösuð og rúmlega sjötíu þúsund hafast við í neyðarskýlum alþjóðlegar rústabjörgunarsveitir eru komnar til

en talið er að meira en eitt þúsund kunni að vera grafin í rústum húsa í borginni og nágrenni franskir björgunarmenn greindu

frá því í gær að þeir hefðu heyrt í fólki á lífi en hafa nú gefið upp alla von fjöldi fólks leitar ástvina sinna í rústunum móðir sem leitar enn þriggja ára sonar síns segist bjargarlaus en dóttir hennar var borin til grafar í fimmtán hundruð fimmtíu og átta hafa fundist látin en tæplega helmingur þeirra er grafinn hér í fjöldagröf rétt fyrir utan borgina þar sem enn ríkir mikil neyð og skelfing viku eftir að hamfarirnar gengu yfir Glerárvirkjun tvö var gangsett í dag virkjunin getur séð fimm þúsund heimilum á Akureyri fyrir rafmagni og fjölgar í Glerárdal framkvæmdir við nýja virkjun Fallorku í

hófust fyrir tveimur árum í Glerárdal í um þrjú hundruð metra hæð yfir sjó hefur nú verið gerð sex metra há stífla og eins hektara inntakslón hér rennur vatnið inn í pípu og fer alveg sex kílómetra leið

leið niður á Akureyri þar er stöðvarhús og þar er vélin sem býr til rafmagnið og svo er það sent með vírum inn á rafmagnskerfi Akureyrar Afl virkjunarinnar er þriggja komma þriggja megavött sem nægir fimm þúsund heimilum eða álíka mörgum rafbílum á ársgrundvelli og á meðan við búum við slæmar tengingar hérna inn á Eyjafjarðarsvæðið þá munar um svona virkjun fjöldi var

samankominn í nýju hundrað og fimmtíu fermetra stöðvarhúsi í dag þegar virkjunin var formlega sett í gang þetta er eitt skref í þá átt að bæta raforkuöryggi hjá okkur eitt lítið skref það þarf meira en þetta er í þá átt kostnaður hleypur á einum komma þremur milljörðum króna um tvö hundruð milljónum umfram áætlanir byggja þurfti stærra

hús en reiknað var með til að koma vélinni fyrir hún tekur inn vatn á sex stöðum og stjórnar þannig streymi betur en ella framkvæmdum fylgdi mikið rask en leggja þurfti

í viðkvæma jörð á sex kílómetra kafla en við sáum strax í sumar að

og kanta meðfram veginum og svoleiðis þannig að ég held þetta muni jafna sig mjög vel þá var tækifærið nýtt til að leggja nýjan göngu og

ofan á pípuna sem er langt kominn og styttist í að göngubrú verði reist yfir stífluna þannig opnast hringleið um dalinn megin markmiðið var náttúrulega að fá rafmagn fyrir Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið sem sárvantar rafmagn en í leiðinni fáum við gott útivistarsvæði hæsti reikningur við framkvæmdirnar á Braggahúsunum í Nauthólsvík var uppá hundrað og fimm milljónir króna fyrir smíðavinnu framkvæmdirnar hafa kostað

fjögur hundruð og fimmtán milljónir og er enn ólokið húsin við Nauthólsveg hundrað voru reist árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem gistihús fyrir fólk sem átti leið um Reykjavíkurflugvöll og hét á sínum tíma ákveðið var að ráðast í endurbætur á

í borginni bragginn er orðinn að matsölustað verður brátt að fyrirlestrarsal fyrir Háskólann í Reykjavík og skálinn að frumkvöðlasetri fyrir um mánuði síðan var vakin athygli á því að kostnaður við endurbætur hefði farið langt fram úr áætlun áætlaður kostnaður hafði verið hundrað fimmtíu og átta milljónir en nú voru komnir reikningar upp á fjögur hundruð og fimmtán milljónir ástandsskoðun frá verkfræðistofunni kostaði tæpar tuttugu og sjö milljónir króna rif bragga og frágangur tæplega þrjátíu milljónir tæpar tuttugu og átta komma fimm milljónir þar fyrir utan er hönnun lóðar sem kostaði til viðbótar rúmlega fimm milljónir og þar til viðbótar kemur svo frágangur lóðar sem er tuttugu og ein milljón króna raflagnir og vinna við þær voru rúmlega þrjátíu og fimm milljónir

eru tæpar sextán milljónir hljóðar upp á tæpar þrjátíu og sex

skiptist á fjögur fyrirtæki og er heildarupphæðin rúmlega hundrað tuttugu og sex milljónir eitt fyrirtæki fær þó meirihlutann af þeirri greiðslu eða rúmlega hundrað og fimm milljónir þá var miðlægur umsýslukostnaður rúmlega tólf milljónir samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg hafa framkvæmdirnar nú kostað fjögur hundruð og fimmtán milljónir en það þýðir um níu hundruð þúsund á fermetrann verkinu er hins vegar ekki lokið Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi Miðflokksins

kallaði eftir óháðri rannsókn utanaðkomandi aðila á framkvæmdunum en því var hafnað samþykkt var þó að vísa framkvæmdunum til innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar friðarverðlaun Nóbels voru afhent í Ósló í Noregi í morgun tvö hlutu verðlaunin í ár fyrir baráttu sína gegn kynferðisofbeldi í stríði er öllu kunnari en liðsmenn Íslamska ríkisins héldu henni í kynlífsánauð í borginni

þrjá mánuði árið tvö þúsund og fjórtán hún hefur síðan helgað sig baráttunni gegn mansali og glæpum

kvensjúkdómalæknir hefur sinnt þúsundum kvenna sem leitað hafa meðferðar eftir nauðganir vígamanna á svæðinu við athöfnina kom fram að framlag þeirra beggja í baráttunni við stríðsglæpi gegn konum væri ómetanlegt átta ára sænsk stúlka fann fimmtán

hundruð ára gamalt sverð í vatni við sumarbústað fjölskyldunnar í sumarfríinu hana dauðlangar að leita fleiri en bara í hlýjunni yfir sumartímann fornleifafundur Sögu

en hún fann sverðið í

í sumar þegar hún var að busla þar með pabba sínum sverðið er sæmilega heillegt en ævafornt og líklega fyrir tíma víkinga fornleifafræðingar leituðu síðsumars og í haust að fleiri munum í vatninu en enginn þeirra

það lægir með kvöldinu og léttir víða til og frystir um mest allt land næturfrost að átta stigum vaxandi suðaustanátt með morgninum og þykknar upp

eða hvöss suðvestantil með slyddu eða rigningu síðdegis hægari og þurrt á Norðausturlandi hlýnandi hiti þriggja til sjö stig síðdegis snýst í mun hægari suðvestanátt suðvestanlands annað kvöld Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir

í íþróttunum í kvöld íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir heimsmeisturum Frakka í vináttuleik í næstu viku og Sviss í

þann fimmtánda október Erik

kynnti landsliðshópinn í Laugardalnum í dag Gylfi Sigurðsson er einn sex leikmanna sem tilnefndir eru sem leikmaður septembermánaðar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og nýr leikmaður k r fór á kostum í fyrstu umferð úrvalsdeildar karla í körfubolta í gær

Bjarna Benediktssonar áttu að stærstum hluta erindi til almennings í aðdraganda síðustu þingkosninga Landsréttur staðfesti héraðsdóm þar að lútandi í dag laxeldisfyrirtæki geta sótt um undanþágu frá starfs og rekstrarleyfi og haldið áfram starfsemi meðan mál þeirra fer fyrir dóm bæjarstjóri Vesturbyggðar segir um þrjú til fjögur hundruð manns í óvissu tilnefning í Hæstarétt Bandaríkjanna fer fyrir öldungadeild þingsins á morgun mörg hundruð manns mættu í þinghúsið og mótmæltu

Glerárvirkjun tvö getur séð fimm þúsund heimilum á Akureyri fyrir rafmagni virkjunin var sett í gang í dag framkvæmdin fjölgar jafnframt

í Glerárdal þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

veriði sæl